السلام العالمي مش سهل، صعيب لأنه كل واحد يدور يهيمن على الآخر، و إذا كان <hesitation> إذا كان راح يحدث لازم تكون، مالازمش تكون قوى مهيمنه في العالم، لازم تكون <hesitation> لازم ي يكون كل القوى قد بعضاها، في نفس درجه نتع القوى.